Ngame mwene onda kokele moniipa moshitopolwa sha oshikoto. Megumbo lyetu mono moniipa onda putukilemo naavali yandje ayehe meme na tate. naamwameme yandje yeli yatano. Megumbo moka katwali tulimo lela otundji. oshali oshipu oku kalathana nawa tuli megumbo. Egumbo lyetu olli moniipa. mpoka tuli owala pooha no- noostola. Oshali oshipu oku tumwa tu ka tale iinima nenge tu ka lande iinima poostola mpoka. Megumbo lyetu otwa kalamo tunamo nenge twa tekula mo okambwa hoka lela kwali ndika hole. Okambwa hono okali kandje nokwali handi ka sile nawa oshimpwiyu. okutya oku ka yoga nawa. oku ka opaleka kolutu. oku ka pa iikulya noku ka pa omiti ngele kaaku uvite nawa nenge ngele kena uuvu. Megumbo mono onda putukamo naamwameme yeli yatano. moka kwali ndi hole maamwameme mboka yeli yatano okwali ndi hole mo omumwameme gumwe mati. Okwali ndimu hole unene shaashi okwali ha kwathelendje miilonga ngaashi oku teleka. okuya pomasiga. omumwameme mati ngono okwali ha kwathelendje okuya pomasiga.